Un periscopiu es un aparatu pos mu aparenti pa vel porcima d'estáculus. Hunciona por mé de dos espejus o prismas que refrexan la lús, en premitiendu de vel lo qu'está al otru lau del estáculu. La lús entra pol ojetivu d'arriba, se refrexa enos espejus o prismas i llega al ojetal d'abaxu, premitiendu de vel la imagin. La verdá que no sé quién tuvu l'acuerdu peru tuvu güen acuerdu!